डबल रोटी जिसे हम अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं। और उनकी विशिष्ट भी बिना बोलता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार की डबल रोटियाँ और उनके स्वाद और प्रकृति में अंतर बताया हुआ है। सदाबहार यह सबसे सामान्य प्रकार की डबल रोटी होते हैं। जो सफ़ेद में नाते-बातें इनमें हल्की मुलायम बनावट होते हैं। इनका स्वाद हल्का और नम्रता में सबसे ज़्यादा खट्टापन या गाढ़ा स्वाद नहीं होते हैं। सादा ब्रेड आम तौर पर प्रति सैंडविच बनाने के लिए दोस्त बनाएं जेम और मक्खन के साथ खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्राउन ब्रेड: यह साबुत गेहूँ के आटे से बनता है। सादा ब्रेड की तुलना में घनी और मोटी होता है। ब्राउन ब्रेड का स्वाद थोड़ा भारी और अधिक पोषक होता है। इसमें हल्की सी खटास और स्वास्थ्य के लिए लिहाज से बेहतर मानी जाते हैं। इसे सैंडविच टोस्ट के रूप में खाया जा सकता है।